نحب نقدم كسكسي بالحم والخظرة، نقولو بوصفة مبتكرة بين تجمع بين النكهة البنينة متاعنا التونسية الأصيلة، وال <hesitation> التقنيات الجديدة متاع التطييب، نحضر كسكسي بالبخار بالطريقة التقليدية وزيد عليه شوية توابل كيما القرفة والا الزعفران نخمم الأطباق هذا يربح لانه يمثل تراث غني وبنكهات مختلفة وجديدة ويجمع بين التقنية والذوق الممتاز يسر.